Kuani este a <hesitation> kiri yukan chí ha kuti kuti he xa'a kuechí kuti xa'a nanu kitu kuti ixa'a ave nano kiti nga kiti chí he chiyikuan chi cuenta kotón njama axa'a nga ino kuti iin iin ndayiví como seres humano ngakaín mauxe njinio xa'a veo ini yo'o, nduku xa'ó modo ndekutekuo he pati maxa'a njá anii nduku xa'a familia xa'a nduku xa'a ñaxí ndexhina ka'a vée xani xa'á navee xava xava vaxí vee kó xaxiñaxí he xa njako nuu kuvexa'a ni njaxte este iin, iin amaxa iin ña¿a iinx tikachí xa'a nani cobijá njani a'a xayikua njana xain te de nduko tiño'o ña'a xakivaí ña'á njanija este nuku nuku kuatiti maxaí he machete acha xaí yuu uxa'a nja ve'e dnaá, echuna kuu kiti yuu xhuaki kuu kiti yo'oxhua anitixa'a xa'a kinja este kinja kinja koxe'e tiya'a´ko polluelo tí yakode nuu nde kinguu kaka yuó tungua ka'a aotivi chinanga kaxati yuu yuunga. Jaki siii yuka, yuka ja va o takiti yua te kataaviti ka te ni kuna'anu se'eti kentootu ve'eti te kuakooti tuka ka'asa inu nayivi ji kiti yua chi jini masa jito nu ta'ati ntituti kasa'a takati te tintuuti tuanu ja kuu se'eti ku ku kiti kuechi ve nu nkoo seeti te yua te kuangoti, kantukuti, kantukuti, tintaku mento kaskaati se'eti ya ni kuna'anu se'eti yua ti kuangoyoti jii sa ja kiti yuga chi kajini va'ati koota'ati yuka ja saati suka.